Niŋ yee telee soto issaa kuu no aye ko jaŋ le ko jaŋ lemuu <hesitation> feŋke dulaa kaa ibee ňiniŋ kumandoo taa ibaa ňiŋ nimeroo kaare ikewola kele yee dulaa kaari muta yee dulaa kaari muta niŋ yaa soto baree ntoolu woo maa soto folo.